Bueno nani nani kuká ja ka'anyo yaá, yuan ja natɨɨn xiniyo xiniyo maáyo, xɨni in ntiɨ kuti se'eyo eh ñasɨɨyo mamáyo papáyo in ntɨɨ ka jatiún kuka chi yuan ku na va ku natinyó in ta'u ixi xinɨó, te ntuú luúyo te kua'anyo.